Ny ordinateur le raha namboarin'olono manana hendriky karaha télé izy; fa izy manana mémoire zany hafaka hitahirizana na hikajianana raha koa.